Cholli to do egani aiyan dido hauti hore, hapapal hore, dido firida, dido <hesitation> jipira wapapal gotel. Ngan manno diweta di changya labini, dido mara ar dido. Ar dido ane dito khipat to tundi tokata hanjima. Dyo alaluta sam.